وال اتے ایمبلشے ایک بہت لازمی ہوے گا، جو وال دی صحت، سوندَر اتے سواستھ لے بڑھان لئی۔ بہت مکھ مقصد، بالاں نوں گنجھل توں مکت کرنا اتے سندر بناؤنا۔ سکالپ سیلز دے خون دی <hesitation> سرکولیشن ودھاؤنا۔ والاں وِچ تیل یا نمی پھیلاؤنا۔ جس نال وال مضبوط، اتے چمکدار بن دے ہن۔ فائدے، وال صحت مند رہن دے ہن اتے ٹٹنا گھٹ دے ہن۔ سکالپ سکدائک بن دی ہے۔ برش کرن نال والاں دا روپ سوہنر تے منیج کرن یوگ بن دا ہے۔